mal anin <hesitation> bare hoteli gugurda deke muziki guddio een endelet dub anen malsun ee naden tiyyan haso fed amma hariyya kiyan dubbeno fedet won an yedun rale fudedi deki nam <hesitation> bare musiki sun deki ralle fudedi sauti gad bus edinii dandene garkan wollin hindubbennu sikadenna gad busii inaman kun wodeke yaani size ishia kaifii size inama dande wollin hasot ash deki nutolchii sauti dikeyyo dubatan akas edani.